Eo teh ia ka esa tao oe hanas de. Tao oe hanas losa nakadoto. Basa so na po'a oe hanas ndia lo nggalas dale. Nggalas a tao suluk neu ta so na ba'un na ba'e nggalas a basa so na tao tua batuk neu ma tao teh lo nggalas ndia dalek neu le fo eon fo elan losa menit telu losa lima so na, dodo so na bisa minun ndia so.